Ny fomba fagnanôvagna taratasy de malaka kakazo kakazo maventy be regny de tapitapahagna de alana hodiny de igny didiadidiagna de andeha amba atao asofoka aminà masinina f afa misy fa masinina fagnaôvana ananzy de atao akao de mivaoka ho taratasy.